Erekhua mage kere ami mare maghe deghe ma gba dua oghoro, oghore ghere kuara itse whe abici hikpa yele itse aigba itse orwo yere yo yere ure ukpere, ukpere odoge lomoi abai tero aime khy mie eyere aimie ogho kha da kora oe sofar oyorama ra ufio itse gbia ma fil itso ta obo ghoro ukpere mai khu yereo ikho khi the same thing ogho kha kora ma fiorama magbadua'a oghena aibo rogho kora aima loge kora aima aibe mare moi ukpe re aibu ukpere ghe itse itse aibo magi yo yere, mage ikhor yere magbadua'a mare maie ighe yo wena iyowena ukpere lira yime, lyime okho kici ukpere hya mati yaki iyaki iya dele'ma vare ero iyo ma refie yere oluwele in daya ahare change ya mai